اختار ان أنا أبقى مع عدوي اللدود ، أولا علشان معنديش عدو لدود أوي ، عندي أعداء وناس مبحبهاش وأغلبهم أعتقد مش سيئين لهذه الدرجة يعني زائد ممكن أستفيد منهم بشكل ما أكتر من إن أنا أكون لوحدي يعني